Este jinisa ya'a yichi, ya'a yichi puya saa vasa, sua kaasa tua na nombre ya'a yichi pulla, inka kuv ya'a yichi guajiyu inka kuu ya'a yichi este pikin yukaa, inka kuu ya'a, ya'a kui ka ka'asa e ya'a serrano kasa, suni sua jakuinisa inka kuo ya'a gordo, gordo, ja nani jalapeñu yuka sua ka'asa ka'a tu'u su'uva keta'a sua kua'a, sua kua'a este e inta ya'a kui kuechi como, como in bolita luuli seé a nasu nani koo suni jatu xee ko vi xi uni, ku'u, u'un nu ya'aun iyo inka ya'a vichi o ja kii ichi pinotepa ntenu vee yuga suni, suni ya'a yichi costeñu nani yuka saa nani yuka jinisa yuka, sua ku, uu, uni kuú nu yuka te o inka ya'a kaja'asa ya'avi, suni ya'a kui ku pero nn, abanero xi nasa ka ka'a español pero tu jini va'a vasa chi suni ya'a yichi kua sua ku, ko ya'a kuii kuu, yua'a kui kuu, kiu kajasa, kiu ka yukani jinisa ja parti ya o inka ya'a jinisa ja ya'a este ya'a na'anu, ya'a na'nu ja, ja kasa'aji ntivi, chile ja kasa'a chile relleno ja ka'a ma español masa chi ka jaasa yuka ja'asa ya'a na'anu yuka.